E biby tena atoharako mbola nanomboka nahakidy enahy zao: natahorako gn'ata ,ndre mahita anazy fosiny defa mitsanga aby e volo-koditriko io, a nalegnako e gnatahorako anazy izy ôtran'ny malitalita gne oditriny, e mikasika aminazy atoroko raha mifindra aminahy aty gny ainy zany.